सिक्का के सुरक्षित रखतय ओकरा के पहचान करे। के आसानी होय जो अंदलो गोते ओकरा में सहायता। करे छीये सिक्का के किनारा में जो धारी बनल जाए। छे ओकरा से पहचान करय में बहुत मदद मिले छे। ई धारी सिक्का के एक दुसर के ऊपर रखले में। मदद करे छे सिक्का के पहचान करे में मदद करे। छे ताकि कोई नकली सिक्का न बनाए जा रहे।